मिन सुणी तुम्हरू प्रमोशन हवेग्या यत बहुत कमाल बात हुव्येग्या तुमन य कनखै कारी अच्छा त बहुत मेहनत कन पुडदी बाई प्रमोशन कू। बहुत सिफारिश लगाण पुडदी और म्यार काम भी इन छाई कि उनथै म्यार प्रमोशन कन प्वाडी काफी टैम से रूंकू छाई म्यार प्रमोशन रुकावट आणी छाई लेकिन इबरी म्यार प्रमोशन ह्वे ही ग्याई इले आप सभी लुखू धन्यवाद